Akhra nerkani akhra fikinami, akhra fikikan goni odianmi, wala weaka fa iska alimonami, wala rizginga fa jo namonami, wala jellinga fa jo khalsimonami, yani malle inger kasha gorba, inin karamido bardil nerkani, bardil kotikan gena.